Ley nialowma fu minitigaji sapo wala ciapantati gadammi so mi ɗo ŋaama. Sa diewi ley yontere fu hakunde temedere e deebe e temediɗɗi e sapo miniti. Maa sahaatuji hono mbiy ni ene ɓura ɗon, <hesitation> jeetati en, sahaatuji aɗa yaha toon du.